والله قبل جنت اتمنى اعيش بمدينة جبيرة بيها كلشي متوفر ومولات وما ادري شنو بس على كبر وره ما عشت بمدينة جيرة مثل ما يكولون محافظة جبيرة هسه حاليا يعني اني بالاربعينات اتمنى انه اعيش بقرية صغيرة يكون الهوى بيها نقي ما بيها هوسة لا صوت سيارات لا صوت اهل الغاز والكاز والما ادري شنو يفرون من يم الباب تكون الحياة هناك اهدأ الوتيرة الحياة هناك اهدأ واحد يعيش هناك ويه الطبيعة